Bari ugee nan masi frude, wee ma de, Haala ma mada wi yaa. Bigolla gaaj Haala ma ngi bà wun mo. Bari antimbi ma mida ga a bgúudi biindi ma. Han wo dan ñede a teegi hiindi ma gíni hina Haala ma teeg mbo biñaŋ bindúba flee folo ugee nan gaade ginwoona. Uhúri yaa fmaasi frudi fe, we gí ginwoona a fjaa. Bari so mida yaa bgúudi biindi ma ŧiti flee ma nnan diin ma déenan han wo to ujete giinji gsibi giindi ma uhúri bgo biindi ma, ño hala ma gím bo waabo, nteeg ginhal. Han wo yaanta a gin hal gembe Haala ma nan leef bigee masi frude, han gyaaŧi gaaji de. Haala ma ngu uwun mo bigolla bari ngette biñaŋ ma bindúba ba.